اكثر الصفات الي تعچبني في الافراد هى الصدق و الاحترام احب الي يكونون صريحين يعبىون عن رايهم بوضوح كمان يعاملون الآخرين بإحترام يعني الصفه الثانيه هى روح الدعابه لان الظحك يچمع الناس و يخلي الاچواء حلوه.